भोत्तमन् होमो यद्, अजि कलित्, जि कुनो सबि पिक्सर्, <hesitation> बोइकेले करो पोस्जोक्ति बित्तेर् हओ बे, तिरि प्रिन्तिन्ग्, होकुल् ख्निक मत् पेबो हा हए। यद् बिखे कोइ भुमिक ग्रहन् कोरे ब होकुल् ख्निक अम्कज् सलैन् यद् होबिध हए, कोम्पेतेर् हए, कोम्पेतेर् हा हए, बोत्तमन् होमो यद्। जि कुनो सबि <hesitation> तर् अक्रुति दिवपर् अजए, ३द् प्रिन्तिन्ग् ब होक्, ऐन किबै होक्, कपुल्, सोक्कि, कप्, इतिरि, नेजर्, पोसन्दो ओनो कोरि, तर् पोति सबि तु, दन्गिथर् अखए तर् सब् दोत् यद्, देकुअ हए, जते हे बिओक् तिजने, मोनर् पोसन्दो ओनो कोरि, हे प्रिन्तिन्ग् तो प पोति सबि पए, होन्तु स्ति लब् कोरे ब परे, तर् उपुत् अथि कुर्तो लिअद् हए।